<hesitation> Karaha fahaizako an'anjy mokany <hesitation> fomba raiky ahafahan'ilay kivà reo mifandray o amin'ny alalan'ny feo, ya amin'ny alalan'ny feo, ya zareo zegny <hesitation> mioaoa zegny zegny ataonjare dia izy ka ho mety misy karazan'ny feo, ohatra hoe karaha ohatra ataoko hoa alika zanany amin'ny reniny e, ohatra- ohatra ataoko hoe misy danger iny ohatra mety eritreretin'ny zanany iny mahazo an'azy, mety hafa feo aboakany amy reniny ahafahan'ny reniny io mahafantatra hoe izao raha mahazo zanako zegny, dia na entre zare samy zare koa ohatra hoe kivà maro ohatra miambigny tanàna regny mifampi-signale zare amin'ny alalan'ny feo